Ny asa tsara amako, ty asa soa, asa soa ty amako zane, i tsy mandreraky ahe ary mba nda ty karamane mety amako, ahavelomako valiko amy ty anako, mampanitsaky, mahasalama. Zay zane ty asa soa amako.